Saiva unna cösa molto bella, e molto importante, e fòscia anche l'unica poscibilitæ de sarvessa pe l'ummanitæ, ma diffiçilmente se porrià razzonze questo tipo de unitæ, politicamente, se primma no se razzonze à livello colturale, emoçionale, de fratellansa.